بالطبع أن الفن يحسن بالمجتمع أنه لو إنا نجدم فن هادف جميل راقي يزرع القيم والأخلاق ال- ال- الثابتة المجيدة هذي الشغلات بتطورنا و تحسنا للأفظل بتنجلنا نجلة لجدام للمستقبل في- لكن ما نعرض أفلام هابطة كلها جريمة و ألفاظ نائية و ننتظر تقدم.